Má zhi na ma thlǝnai ya mǝlǝ nai ya ji daɗiya zǝ nai hadlyi ya ɗa camǝrǝ na thlǝna ndzwa, ndzwa vughǝ. Má swara sa rǝ ya ɗana ndzwa vughǝ nai ya nggyi kuma ghǝzǝ ra sa zhi nǝya hadlya ndzwa ndzwa, ndzwa narǝ ya kǝ́lǝ́ rǝ ghunǝ ya ndzwa narǝ ya shi nǝ pǝla ɓughǝ ɓughǝ na, ma gha nanǝ nkwala ndzwa na tǝ mbwa ɗa dukǝ swa mǝlǝ gha, dukǝ pwarǝ gha kumǝ ghǝn gha rǝ nǝ gha nzdwa, ma gha ndzwa rǝ ndzwa na, ko hǝvǝya ko hǝghǝlǝngǝ wa mbwa ndzwa ghǝlǝngǝ shi wa mbwa ndzwa vǝya shi. Ta wa kaɓo kǝla gha ta kaɓowa kǝla ghaw nǝ wana ndzwavǝ dai-dai nggalǝ gha, wanǝ kumanǝ, kuma ma gha ɗarǝ ka mǝlǝ ɗa gha ˈyi piyina ˈyi hǝci, ˈyi ko nahwa na sai dai yi gha ndwa vǝlǝ, ama ˈyi gha ɓa vǝlǝw na wanǝ kumanǝ dai-dai nggalǝ gha, dai- dai nai zǝmǝ gha nǝ gha nggyi kagula swi nǝ. Má swara na <noise> ɗǝɗǝmi don kǝla ˈyi mayi, ghǝzǝ narǝ ghuma kǝ́lǝ́ ghǝzǝ nai mbwa mǝlǝ kǝla ghǝnyi kondzǝlǝ. Má dukǝ ndwa kondzǝlǝ na ko bama rǝ nja thla ghǝnji ghǝnanangai ndzwa nai ghǝnja ndzwa ƙha nkwala ndzwa kǝla ghuma. Má nontǝ swarǝ ya shi ká ɓughǝ mma na na vala zhi na tǝmbula ndzwa sai dai thlǝna swu zha, thlǝna- Thlǝna pǝla nai ya mǝlǝ mma, thlǝna pǝla zha mma wa vala zhi wa vala zhi, nǝya kumanǝ na nggyi bukataya nǝ na mǝlǝ swa mǝlǝ ya nǝ ko nya lǝrǝ swa lǝrǝ ya nǝya kumanǝ lǝrǝ ghyi ko wu swangǝ ƙha dama asaliya swarǝ ghuma sǝ tun ɗǝɗǝmi nǝ ghuma thlǝn na nkwala ndzwa zha kuma ɓaiyi ghǝzǝ na mǝlaw ndwi a ndwi dlǝra ma, sai dai nǝ ndwa cigaba nǝ mǝla zǝ ko nahwa. Ko da yake wa nontǝ swu shi na sǝ ghuma mma nai ghǝza, nkwala swa ndzwangǝ ˈyaˈyahǝi kumana zǝ naisha ama, ko nǝ ƙha dai wa panai mbwa mǝlǝ shi sai nǝ gha ɓa lǝrǝvǝ ngga nasara nai nasara mǝlǝ thlǝnǝw <hesitation> wa na shi nai ghuma mǝlǝ thlǝn nǝ tun ɗǝɗǝmi wa mbwa sǝnǝvǝrǝ. ˈYi vui thla, ˈyi vui kantǝgha, ˈyi nama-nama. Nǝ mbwa kǝlǝ ndzǝgh ntwi, nǝ mbwa ndzǝgha ntwǝi ma vǝya sǝghǝ na nǝ mbwa ndzwa rǝ ghǝnangǝ ghǝzǝ mma wa nafa. Nkwala ghwai mma sai nǝ ghǝzǝ ɓa nǝ mbwa ndzwaw ma ɗǝɗǝmǝ na, wa ghwai shi ra? Ghwa ya shiw, ama wa mbwa ndzwa ƙha kuma wa mbwa kumanǝ, ˈyi mbwa nhǝi tamǝ nyaw rǝ ˈyi mbwa <hesitation> na ntǝn nǝ za va mma ko ɓughǝ ko makǝnǝ tsǝw mbwa mǝlǝ thlǝn nǝ ma narǝ mbwa <hesitation> mbwa ndzwantǝghǝ shashi mma na ghǝzǝ narǝ mbwa zǝmǝ harǝ naisha, wana nanǝ. Má ƙh na, wa mbwa kumanǝ ndza ndaindangǝ, ma swa ƙhǝi zhi na ghǝzǝ nai ya nggyi, ghǝzǝ nai ya cika nggyi mi <hesitation> kwa hurǝ ya, tǝmbula zǝ mma na sai dai nǝ mbwa ɗana nggu swi nggu dlǝma mbǝ ghyi. Má ghá kumanǝ dlǝma mbǝ ghyi ko ɓughǝ ko makǝnǝ. Ɓa kwi, ɓa thla ko tǝmbwi ƙha nǝ gha dinga dǝyi swa zǝma ghǝn swa kukushi-kukushi ƙhǝi zhi <hesitation> swu dlǝma, dlǝma kulǝ ɓa nai mbwa sǝ mbǝ ghyi pamǝw dlǝma irǝrǝ, ma gha sǝ thla mbǝ ghyi na sai nǝ gha ɓa tsǝw lǝrǝvǝ sai nǝ gha ɓa tsǝw lǝrǝvǝ bwahiw. Ta makǝnǝ, nfwarǝ ƙha wa mbwa ndzwa nǝ mughai, wa mbwa ndzwa nǝ má gha lǝrǝ ko ɓughǝ ko makǝnǝ nǝ gha dinga nggu swu gha ƙhǝi nkyangǝ nggalǝ gha ɓaw kaijaw. Wanǝ kumanǝ swa zǝmǝ na vǝla ghǝtǝnǝ, ma hya ɗarǝ ɗǝɓa ggyihwi na sai nǝ mbwa lǝrǝntǝghǝ, nǝ mbwa ma lǝrǝ nontǝ, ma kaɓowai dla na nǝ mbwa mǝlǝ nontǝ swu nǝ. Wana nanǝ nǝ gha nggu dlǝma gha mbǝ ghyi, gha tsa kaɓo kulǝw nǝ gha tsǝw ɓǝlǝ swunaghwi. Gha tsǝw dǝyi swa zǝma thla, kantǝgha mma kimbǝ ghyi nǝ hya tǝtǝha swa zǝmǝ. To wana nanǝ ghǝzǝ swara sa rǝya ɗana, wa ya nggu swu mma nggu dlǝma. Ama nggu swangǝ mma irai nai mbwa mǝlǝ ko ntu ɓaw, nggu dlǝma mbǝ ghyi. Má nggu dlǝma mbǝ ghyi na wa nafa swu sai, má vǝzhi ntu na nǝgha nǝ ko jighǝna ɗa gha kulǝ pa kumanǝ kaɓo gha shiw, wana mban sǝ ta kantǝgha kutanǝ nǝ gha tsǝw lǝrǝntǝghǝ wana kumanǝ kaɓo vǝzhi ntu mma nǝ gha nanǝ, ndai ndanga zughǝ mbǝ ghyiw ndza ɗa mbwa nǝ mbwa dǝyi nǝ mbwa dǝyi pahǝi pwa kumanǝ kaɓowa shiw mi wa dlǝma shi pa kwi na a mban shi nǝ mbwa ɗa, nǝ mbwa tsǝwu lǝrǝntǝghǝ ma mbwa lǝrǝntǝghǝ kwa zha wu mbwi mban kǝ́lǝ́ zughǝ tsǝw mbǝ asibiti wu mbwi mban tsǝw dǝyi ghwai ƙha swa ghǝnyi má nggu swu mana anǝ ma gha nggu na ma vui hyi wi na fa gha mma nǝ gha kǝ́lǝ́ ndzǝgha ntu mma ƙha, ma nkwala thlǝna pǝla mma ma thlǝna pǝla na wa nafa, waya nggyi thlǝna pǝla wa ya mǝlǝ thlǝna pǝla, thlǝna ghǝna ghyi ma gha ndwa ghǝn ghyi ma ko nahwa, <hesitation> ko nahwa, ko nahwa gha cika rǝ ndza mbǝ jighǝnǝ <hesitation> kwata kwataw. Wana kumanǝ swi ta nyaw ƙa mbǝ pǝla gha mi thlǝna mbǝ pǝla ghaw wa ndu shi na ká gha. Kuma ma gha ndwa ghǝnǝ ghya ndu mma nǝ gha vala ndwi, nǝ ndwa vala gha mma, ƙha thlǝna kǝnǝ, to ma ya ghǝnu swu na, wa ya ji dadiya zǝ don <noise> wa ya kumanǝ kaɓo mbǝ saˈa nan kuma wa ya wadzǝ mbǝ má thlǝnai ya wadzǝ mbǝ na a kulum ma nggyi gha na nǝ gha dinga mǝlǝ, anǝ dinga ndza ƙhǝirakǝi sai nai mbura dlǝdlǝɓa gha tun nǝ gha <hesitation> babu ma mbǝ ghǝnǝ ghyi na wana dlǝdlǝɓǝrǝ swi kusǝ pa naisha nǝ gha tsǝw tsǝghalǝ nǝ gha tsǝw dladlǝɓǝ panai mbwa ghǝnǝ ghyangǝ kukulǝ panai mbwa ghǝnǝ ghyangǝ kukulǝ kwa baji. Ma gha sǝmǝ ba kǝla ghuma ba zha na nǝ sǝmǝ gha ghǝnǝ ghyangǝ mma. Má ghá nanǝ wanǝ kumanǝ kaɓowi wa mbwi fa garǝ gha domin wana dlǝdlǝɓairǝ <hesitation> wa na dlǝdlǝɓai ra mbu wa mbwi dlǝdlǝɓǝ kǝla gha ama wana kǝ́lǝ́ swa nasara sǝghǝ mma. Má ninja na dai- dai ƙha ƙha nǝ mbwa mǝlǝ. To má nkwala ghǝnǝ ghyi harǝ naisha mma na, má gha ndwa mǝlǝ na má gha ndwa ghǝnǝ na wanǝ kumanǝ kaɓo panarǝ ya nwi shi shina tǝmbula kumanǝ kaɓo mma na, wanǝ kumanǝ wadzǝ, tǝmbula wadzǝ mma na, wanǝ kumanǝ swu zha ˈyi ntuva ko bama wanǝ sǝ ntuva ghǝnǝ sǝnǝvǝ ghǝna mbwi.

To ma wsa hǝzjǝ ha na ghǝzǝ ne nwda ngirǝ mǝli ghǝzǝ ne ya ɗana ma mbwa mǝllǝ ma gha wda mǝlla zǝna gha taɓa kumanǝ ˈsuzja gabaɗaya gabaɗayau ta wana tǝrǝ bazja na wani tlǝ bazja gha taɓa tǝrǝ́ bǝ gabaɗay gabaɗaya wurǝ haa wsashu em em ma gha wza na mi ghi kumani shashua wani kumani pina ei ghi kumanǝ havughau wani kumani tsini ei ghi kumani tsinu wa ha shi ee malori ƙyiƙya washi to ghǝzǝ wsangyi ghǝzǝ wsa ra saa niya ngi wza kuma ghǝzǝ wsa rǝ ghuma assali tun ɗǝɗǝmi wsa i mayi wsa i tayi tun ɗǝɗǝmi ɦa nǝmba mǝli wa mba ɗa ghǝshǝ ndwǝ na ma lokaciyarǝ mbwa gha wna zji niya wzarǝ na ma ya nǝ na pa wa mbwa kaanǝ mimiya dom zji ra va ngǝ wzau zjira va ngi tlǝna pǝlau ma mbwa wnǝ tsu mbǝ tlǝna pǝla ji na har niya tsu mfunǝvǝ amma ma nisha narǝ ya sǝghǝ asali gaaneya ghǝzǝ na ghǝzǝ wsa mǝli wzazja ngwuwsa zja ghǝna tlǝna pǝla kowundwanyǝ nǝ ndwa nǝ ndwa kumanǝ tlǝna pǝla gwutanǝ nǝnja mǝlǝ na wi nafa ghǝnji ghǝzǝ wsa nafa pwai nesha mbǝ ndza ndza mbuzja ko dayake ma pwa wzangyǝ ma ghaughau nesha mbwa cika kumanǝ pwa wza me.